ìsch kà net bàche

rapp esch rìchtigi musique wie ni nìt garn hàb wu's grààr musique esch

esch hàb garn de schwitzerkaas

Minni scheenschte Kleider sìì meischtens schwàrz. Zùm Beispiel, ìch hàb e schiwele, e schwàrzes, wo gànz scheen üsseht ùn <hesitation> e regele àui, e schwàrzes. Ùn <hesitation> ìch àui schwàrzi Hose.

de schlemmscht film won'i gsahn hà enfin àwer esch hàn'r nìt gànz g'sàhn da er hett mr nìt g'fàlle esch d'leçon de piano gsé euh ar esch làngweillig gsé ùn esch hàb gfùnde nìt interessesànt

hit hàmm'r e fanschtergläwele watter des will haisse euh 's watter esch net so scheen ùn waije dam esch mr àm fanschter ùn hangt e bìssele euh so àm gläwele àm fanschtergläwele ùn lüejt 's fanschter nüss da drüsse esch's gàr net àgnahm des haisst e fanschtergläwele watter

ìsch gat àm liebschte flieje da wamm'r fliejet seht mr wùnderscheeni làndschàfte ùn mr f mr fühlt sich gànz frei àlso flieje war minni wahl

ìsch due bàl àlle johr winàchtsbredle bàche ìsch màch gànz viel sòrte ìsch màch euh anìsbredle ùn euh lìnzerbredle ùn schwoevebredle ùn euj sprìtzbredle ùn euh welli màch'i dann nòch euh enfin à gànze à gànze weuje fòll voilà

Àlso ìn minnere frèie Zitte düe-w-i àri garn lase. Viel Biechle, <hesitation> so Polizèibiechle, odder Romàne àui àwer wenjer, liewer Polizèibiechle. Ùn <hesitation> ìch hàb oei <hesitation> e pààr, <hesitation> wie sajt mr da, des Revues. Ùn <hesitation> wàs i àui garn màch wenn i frèie Zitt hàà ìsch spàzìere gehe, entweder mìt Kàmàràde odder mìt'm Hùnd <hesitation> ùn bi ùns erùm, ìch wohn ìm Wìllertàl, ù do gìbbt's gànz viel scheeni <hesitation> màrche ze màche.

Ìch hàb zìemlig viel Pflànze ìn minnere Wohnùng àwer d'Name kann i nìt richti. Àlso, d'Iwonikan ìsch d'Orchidé, àwer euh... schùsch d'àndere euh... weis i nìt so euh... (...) eini hangt àm Plafond, ù... ù d'àndere sìì àm Fanschte sìnn se. Ìch hàb noch e Wihnàchtsstang wo noch scheen rot ìsch ùn euh... a ànderie, wo noh si Bluem het. Ùn euh... ùn eso e Àrt Kaktüs, dìs hàw-i àui noch. Ùn... ùn schùscht ìch hàb noch ànderi Sorte àwer ìch kann d'Namme nìt.